Fandrahoagna, misy fiantraikany amin'ny raha indesigna amin'ny vatagna mihitsy izy io, otrikaina indesigna amin'ny vatagna. Ohatra zao ka hanana na légumes, tsara amin'iregny, tsy dia atao masaka loatra kafa mahandro azy fô izy ko ohatra efa mandevy elaela igny indahiny. Korokorotika zagny izy no tegna tsara ka légumes. Fô izy ndraika ohatra hena, regny mila atao masaka be fô izy ka tsy masaka, misy microbe indraindray mipetaka amin'ny hena io. Tsy <hesitation> tsy maty. Lasa m- tônga amina vatagn'olombelo igny, mitondra aretigna.